די ראלע פון אמביציע און אנקומען ווייט שפילט א גרויסע ראלע. ווייל ווי מער, אויב מ'האט אמביציע, און מ'וויל אנקומען ווייט, קומט מען אן ווייט מיט די אמביציע.